V’ava’una ka a’anana a’ganana aibi, isa roa’va eibi doks na, a’a kamia eka ananai avano noa gava ga’ga roa’va agonaka aonanai emai ia eu amia na abunanai gegavari mai, ia mai ia inu inu na gava nana uasia gagana a’ababe nai akei igana, iana kau na ka rani nakau nana, noku igana a’a kauna abunanai, igana imia do noko ai geabi noku ai nana ka geveniu, gevenia a’anana ai kauna ege nana esia a’na kauna a’anana da ka uma venia uabia usei a ererona, inanai vemia ko da vai oku e a’adina gemia paru, noku a’a kauna, a’anana a’a arounai kaunane esiamai oma gana, eu moni ra ka evenia, esia aga naka vavasi a’ana vaisanio. A’anana aigana a’annana amia roa’va a’a kaura a’rasia roa’va. Agonaka nono ana moku ai erauro va egana noku ago na ka ravai ravi naka aonanai a’anana igana iguri guri, roe na eve o aonainai eva oniu mai kaoainia gagana. Igana biada igava igana inok ai imiado i'inu'inu i'inu'inu ega egana inoku ai niarana evaono'u esia onina a'a agonai avanio asia vavasi emu gava ka vo inuria a'ana ia agana. Inok ai ara vairo asia a maka'u veidado gearu asia momo'ai aua'u gavan nonoanana ka ova isa'u. A'a gavana a'ana da vavairearea mai a'a kauna a'ana da vavairearea venia. Iana eisani'u kau marai mara'ina ko a'anana a'a ena bau'auna aba'unai a'ana da eve'o ebau ai, ebauau aini'u gaga evaono'u esia ona a'anana urame mara'i mara'i mara'ina aisani'o ro'ava, a'a bou'auna avenio ro'ava a'ana badinana agonka nonoa nanai ona vo ago va'iro nana vovi'ori'u vo durinio. A'a kauna a'anana e'u, a'a aua'una amaka, ana'una a'anana e'u, uko'una aonanai vemia da vavairearea vena. A'a gavada evavai, gava gava evavai aba'unai, ao'unai ada boudadai eda mia vegana iagana iana epaurava, iagana aonanai iana epaurava ena nonoa na a'a nakunana vei eva isadava ana isa'i nana eva isa'uva a'adina. Ounanai agonaka nonoananai ema nana ovini vavagae a'akauna da vavairearea vena a'anana e'u gana asida iana ena gavagava vagavanda. E'u ava eronai iana ena gavana varuia be va ero, da varuia garau. Aua'una nonoa, ena maorada boudada a'ana evaoniu a'ana aisanda ea a'ana momo'ai. Kauda egege a'a ena edvaisida a'ada kauda egege eda, eda maora veni'u, eda ouraro veni'u ko onina a'ana ramuna kapea be kauna ka mara'i mara'i, kauna ka babaga a'ana vo bau'au vena ago bouda vomia vanai vanai. Ounanai a'a aua'una a'anana, a'anana da vavairearea vena ne a'a ragae uko'unai no vemia, vemia vanai vanai bikos agoda baudadai a'ouraro. Ema agona ka ema rui'u ema sia ve'o inoku ona ava ao a'akaivanai da ona urame mara'i, a'anana ve'o iana ago boudadai veisani'u ana vesia ei ona mai, a'anana isai emai ro'ava amai erenai, ere kapea boina. Vega kaubaga da osida ai vega vega ve kaubaga. Vega oreoreda osidi ai vega ve oreore, vagana ai ena ere kapeada osidi a'anai eda ere kapea. Iana asiana ro'a ena maurina, ena ae'adi emia ana iana idaidai bou'aunai ebo emia ro'ava. Ava agoda boudadai vabugada vaida agana ro'a ana adinana eisa'aku ana naida a'ana kuku gaga'ada iani ro'ava a'a kauna osidi. A'a aua'una paurana, a'a ena paura na ana paura baga iaiada akitekcha na kaunana ko a'a kauna a'ana ena eboda ena <hesitation> da nao kauda eda inu'inu gavada. Iada ia vanuada kaudadai edadae.